أفضل أكون موسيقار مشهور. الموسيقى تقدر توصل للناس بطرق مختلفة وتلامس مشاعرهم بعمق. بعد، الموسيقى تعطيك فرصة تعبر عن نفسك وأفكارك بطريقة فنية وإبداعية.